okei paro paro kaime'kong ho kaimengyu impa arapah nowo monukong, impa tii arapah nowo monuku ho impa nohungkong ong impa uuhupenong kaimeiyo. Impa uuhihe, uuhihe toku nah roki oruki tuu kori urukoh ruhkihetong. Tii paro uuhihe urukohno, urukohno o'ko toponing porukiro, impa bucket ko reri kori, impa urukoh nawa' ho tuu urukoh bucket kori inoiro, komikiro impa hoyori tuu urukoh ruhkimo uuhimo impa koto nopimo squeezing noiro impa ho bucket nawaki eneke reri kihetong ho omo ngung tuhah ho ong detergents hiya ngung sireiro, o'ko omo sireiro impa kutowo toiro tii impa hoyori koh bucket nawaki o'ko ruhkimo, rinsing ngoimo impa hoyori ko o'ko omo tuhah kori eneke squeezing ngoimo hoyori ko omo tuhah impa tii kuu eneke sirihetong. Tii kuu siriro, tu'ki ronguhiro ho rokong parongung tu'ki tii ronguhiro, o'ko hoyori omo tuhah siriro noi ong five minutes yii kutoihetong. Tui tui tui tui nawa' ne'roi no'ra kutoroyu urukohno Hoi omo ho stain ngung keurumo tuku noi poti kutoiro impa titike suhiro nawa eneke soup nopiro nanganungareimo tikite h ongkoh laundry brush eneke bushing ngoimo. Uruki ho kesini brushing ngeyeiro tikite pirukiro ho kuni brushing ngeyeiko brushing ngeyeiro. Hoko poket nere'h koto sukeiro brushing ngeyeiro brushing ngeyeiro brushing ngeyeiro. Hoko poket nere'h koto sukeiro brushing ngeyeiro brushing ngeyeiro, tikite tu'ki hoiri bucket wanpla eneke tu'ki siritietong. Komikiro impa eneke ho tu noi clean nawah hoiri bucket mukisa'h inoihetong, inoiro komikino hoko omokon turong ti uhirokomikiro ti squeezing ngoimo impa hoiriko tu clean ngawah eneke inoihetong ti ku simrihetong. Simro impa nawah yesi tupla time ngi yi rinsing ngoihetong, ti rinsing noimo. Hoiri koh nawaki clean nawah siriro rinsing noiro eneke hoko nawaki clean naawah eneke inowah tuyu impu eneke tioim tu'ki ku siriro rinsing ngoiro, squeezin noiro, ho tu miteiro, impa ai tikite hoiri line hongkihetong, or nonohno rinsing noiro komikiro hoko hiya softener yi tungukong. Rinsing ngoiro komikiro eneke hoiriko softener eneke ru'hkihetong ho tu noi mukisa bucket or diskori ihrowa toiro softena kuuhiateiro topo ruhorohe impatii tuu klin nowah hoikite omo sahiro brushing noiro rinsing noiro impah tikite n final rinse ho tikokoh softena kuu sihetong. Siriro eneke norah kotoihetong squesing noiro homitiro hoóku sinro impah nora kutoiro topo nuhorohe oiko softener kugitui. Ho aii norah kutoiro yesi five o six minits hoki kutoiro tiki teh oikite sofener sahiro aii mohetong. Mitiro komikiro impah tikite hoyori bucket siriho impah romokite aii ho'packsgung nopiro impah hayori line peking noiri hetong rokong parogung no u'hah komikah kuraku impah aii eneke kantiro toponing siririhetong